Laha gn'ami- gn'aminakahy manokana aloha la aleoko aho mino rano amy pompy eo iny tozay aho hino rano amy tavoangy. Satria rano amy pompy eo iny zany azo antoky iny fa baka amy JIRAMA any, malio. Fa laha rano amy tavoangy, tsy haiko gny raha afangarongarondrozy amy rano amy tavoangy iny ao. Da, ts- tsy no hamparary ny troko avao zay, la aleoko rano amy pompy eo avao sady io sady fiketrehanay io, sady io inominay isanandro.